ऐसा कुछु खास तो नही हवे। लेकिन मोर जन्मदिन सत्ताईस मार्च के आथे। ओ दिन मैं थोड़ा घूम लेथु अपन संगता मन से मिल लेथु अउ। मोर बजट के हिसाब से जितना हो सकत है उतने करथो।